ایټالوي پخلی په ساده خو خوندورو خوړو مشهور دی. پاستا د دوی اصلي خواړه دی، لکه سپاګټي، لازانیا، او ریوولي. پیزا هم د ایټالیا مشهور خوراک دی چې په ټوله نړۍ کې خوښیږي. د تازه ټماټر، زیتون تېل، او بوټو کارول په ایټالوي پخلي کې مهم دي. ډېر خوراکونه د سیمه ییزو موادو پر بنسټ جوړېږي او هر ځای خپل ځانګړی سبک لري.